والله يعني حفظ القصائد له فوائده، ويساعد الاطفال على تنمبة ذاكرتهم يقوي لغتهم، بعد يعني تعلم الشعر يفتح لهم ابواب الثقافة والفن، وتوسع المدارك، بس اذا كان الضغط عليهم كبير ممكن يصير عديم الفايدة والافضل يكون بطريقة ممتعة عشان ما يحسوا بضغط.